Re mbina ndox kua ma' yon ma' nore ya', nura re xa bixna', nura ya' nabi'na, po nax tya ndoxkua ma', le ma' ndoxku'ay chole kon re xod bix, re yix bixana're cho re la biza, re jwa'na ndox kuama'y, nzo ro'a ma' ndox kuay chele rop ma' thi rop ma' chole ndox kua ma'y yion ma'za tamod chele naxud ndyox kuay na nchenta xomod ngobi' ma'y nawue ndiox kua ma'y nawue choleska tob ma' yon ma', nzo ro'a ma' ndox kuay xan re la'ba, mbay na nzo ro'a ma' chele ndox kuay tata lo be'ba lon dox ku'a may tamod nly ma'.